Kamerani qanday ishlashiga keladigan bo'lsak, demak ular tasvirlarni elektron tarzda sezgirlikni ishlatib, film ishlash o'rniga surat olishni ta'minlaydi. Demak, ular yorug'likni qabul qilish xususiyatiga ega, ya'ni lend deb nomlanadigan qismi bor. Suratga tushish tugmasini bosganingizda, yorug'lik kameraga lend orqali kirib keladi. Lend yorug'likni kameraning tasvir sensoriga to'g'irlab uzatadi va apertura qismi bor bu - lendda joylashgan va qancha yorug'lik <hesitation> kirishini boshqaradigan qism hisoblanadi. Keng apertura ko'proq yorug'lik kirishiga <hesitation> imkoniyat yaratadi va tor aperatura esa kamroq yorug'lik kiritadi. Bundan tashqari, raqamli kameralar asosan CCT ya'ni inglizchadan olingan qisqartma bu va CMOS sensorlaridan foydalanadi. Ikkalasi ham yorug'likni elektr signaliga aylantirib beradi va shu tarzda ishlaydi.